Ny safidy amin'ny haniny marandraigny izy koa fa amin'ny fotoanan'ny mety ary ny ara-pahasalamana asa ohatra ataoko hoe: mihinana voankazo; katakata, mapaza, avekeo mihinana hanina madio, izay mora masaka.